Ukari wera ndehu kwete wishi fonshavo na ushandu kwarulo kwanuta saasawa kwete mbwimbile metama saa nanu utishishwa kwa ncha ungichi kundi kuriko fyo- fyosepio